جو بريفار بيان نحكي معا راسي في الماضي خير ما الفيتور بارسكو ديجا و كان تحكي مع راسك في المستقبل غادي غي تخوف راسك بارسكو يخبرك صوالح غادي يصراو بلاك غي تزيد تخوف راسك بارسكو يسراو يسراو راك عارف شا غادي يسرى, الوغ باش تحكي مع راسك في الماصي قادر تنصح روحك و لا تفيق روحك